ما بعرف مانى من هواة الفرجة على الأزهار ومتابعتها، وهذى الشغلات، لكن يعجبنى ال -أى زهر أو ورد باللون الأحمر، أنا من هواة هذا اللون أعتقد فأى شى لونه أحمر بالنسبة لإلى جميل، سواء إنه زهرة أو غيره، هذا الملفت بالنسبة لإلى.